हेमर् मने होल् हतुरि। इति अ हतुरि कम् कि होइ? हतुरि अमे बेबहर् कोरो भिन्न भिन्न पगरत्। जेने केतिअ अब अमे गोजल् मरि बोलग होल्, वलत् नैब कथोद्, इति अ हतुरि दि मरिले मने हेतु ए प्रेस्सर् पैनो, ते हेइ गोजल् तु भितोल खोमै जै। नैब केतिअ अब किब हेरि कि कोइ, किब भन्गि बोलग होल्, ए अ वल् भन्गि बोलग होल्, नैब जि किनो हेरि किब भन्गि बोलग होले, ते ते औ हतुरि जुस् कोरे। किन्तो हतुरि जुस् कोन्ते अलोप्मन् खबधन् होब लगे, एनोग बहुत् होइसे जे हतुरि जुस् कोइले हेरि होइ। कि कोइ एतु हतुरि एने अन्गुलित् लगे, ते ते अन्गुलित् अलोप्मन् हेरि होइ जै, अन्गुलित् पर् ते अजु लबोधरे। ते हतुरि जुस् कोन्ते अमि खबधन् होब लगे, अरो हतुरि के अमि बहुत् लिमत् देखि सु, म लिमत् देखि सु ज हतुरि एनेके मर कन्त तु एनेके जुस् कोर होइ।